Fahasamihafana vitsivitsy mampiavaka sevaly amin'gna ampondra, sevaly ma aloha voalohany izy malaky mandeha ary matanjaka fa izy tsy maha digny ela izy miasa ,fa ampondra ndraiky mandeha miadagna izy fa mahatondra entagna maro ary mahavita miasa mandika hariva.